Tailandia pegua reta, jae ko jembiu jae tätä omboyea reta jae ko gëë, jembosɨ va ndie jare oajaeta tai jae jokua pat tai jei supe reta no jare jae reta oyapo vi jou arroz fideo ndie jae reta <hesitation> jae ma jou reta arroz fideo ndie no jare jou vi ñana roo reta.